GPU, memori, papan induk, sistem penyimpanan, kartu grafis, sumber daya, perangkat input, perangkat output, kartu ekspansi, casing, no sistem pendingin.